وش أحسن لو كان عندي عشرين أخ أو إني أكون لوحدي ما عندي إخوان أكبر؟ والله اختار إني أكون وحدي الصراحة، لأن لو عندي عشرين أخ بيكون البيت كله فوظوي، ما منظم، وفي صداع كثير، لكن إذا بكون وحدي بكون مستمتع، بيكون كل شي إلي، بيكون كل الإهتمام إلي وحدي.